Ah zero, araiky, roe, telo, eftra, dimy, enina, fito, valo, sivy, fôlo, raika ambin'ny fôlo, roa ambin'ny fôlo, telo ambin'ny fôlo, eftra ambin'ny fôlo, di- mby fôlo, enina ambin'ny fôlo, fito amby fôlo, valo amby fôlo, siby amby fôlo, rôpolo.